<hesitation> Karazan-kagniny le ara-tantara mba tiàko andramagna zao e leha <hesitation> ramen leha <hesitation> malaza be a Kore agny regny, de avake koa le fast food malaza be a Etats Unis agny karaha ôhatra hoe hamburger regny, de <hesitation> karazana pizza leha tegna tsara regna leha vita avy a Italy ankagny regny.